Iya oo ondina oinima ili itatu ndee kaishi inhe ouna ndina omito yamanguluka shotete ondihole okudenga ongodi ongodi ondihole okwiidengela ovakulupe ava valapo nale aakulupe aava kaveshi ashike kutya aakulupe ava vofamily yange ile vepata lange ndele keshe ashiki omukulupe ndishi kutya okwakalapo okuna shihapu osho handi dulu okukala ndelilongako kuye ohandi mudengele kutya ohh lombwelenge utale nande ehokololo kutya ohaingu opo ininge ohaingu oyeyapo ngahelipi yeetaimo nee tahokololelenge nee shaashi ngaho onduudite kutya ondihole omahokololo ondihole okushiiva iyaa nongenge nee inandi denga ongodi ngenge nena ondahala okushiiva natango shikwao shili kondje yoshilongo ohandii nee handi ningi omapekaapeko komalungula aako omo neendili mongodi yange ndee tyokotolo tyokotolo tyokotolo tyokotolo ndeehandi ningi nee omapekaapeko utya ohoo mboli ee ngee otakupopiwa oita pokati ka ukraine na russia oinima ei oyaliko nale mounyuni wotete woita yotete ile mounyuni woita oitivali younyuni ile paife oinima ei mboli ota idulu oku tweetela oita oititatu younyuni ngee ita ikwatwa nawa komapekaapeko aandaninga noshiima shikwao natango osho ndihole okulonga oshititatu okuyandja ouyelele Tohange ngaa ngenge nee nokuli ondili popepi novanhu ohandi tulako nee ehokololo kutya vakwetu paife eshi mwatala otuna okuninga ngahelipi onghalo oya yuka peni onghalo otaipopi shike oshilongo shetweni ee oshuuka peni natuningeni ngahelipi oupyakadi oulipeni ohatukandulapo opyakadi ou ngahelipi shahala kutya ohandiya neekuvakwetu hatutulako nee fyee hatutameke nee okupopya nokupulafana nokulipa yoo natango omauyelele fyee hatutale kutya ohoo mboli shonumba ee otashiti ngahelipi shaashi unene onda ondihole okuyandja omayele shaashi ondishishi kutya ondaapewa oshali nondihole nee okwayandja omanga nee oshitine eshi aaye eshi okwiihafifa ngoo omunhu womumati kutya owakatondaukako wakadana okatanga koye ngee opena okatanga taka danwa ile ngenge opena nee apa tapatalika okatanga ngaashi nee kee radio domididimbe ile napamwe okukala ngoo nee wamona kutya ndeenda ngoo handidi ashike meumbo handeende ngee ondili ponele ipe handeende ndishiive kutya onele ei oyafa peni shaashi handeendeko nande oikako ili omulongo na- na nambali kutya omulongo naivali ile handendeko nande oikako ili omilongo mbali kolupadi ame ndishiiveppo nawa ame handaaluka ame natango oshikando shikwao handikiishuunako vali ame handi wedako koikako oyo ngee oyali omilongo mbali Handiikiininga komilongo nhatu ame ndishuneko vali ame handaaluka elalakano limwe aalike okushiiva onele nomudingonoko wange kutya owafa peni shoo osho nee kuty o- o- oyo unene omito handi longifa ngee ndamanguluka opo ndimone kutya ohoo omudingonoko wange apa ndili onghalamwenyo yange okuya komesho ee onina okuniga a ondina okuninga b ondina okuninga c moukwatya ou kutya oilongo ei ina eenghono oilongo ei taidulu okutukwafa epangelo eli tali dulu okutukwafa ola taalela peni otalidulu okutukwafela ouna ngenge hatuningi shike